بحب ألعب مع صحابي البلايستيشن وساعات الكوتشينه لأن بيبقي فيها منافسه كبيره جدا، ومش محتاجه مجهود فممكن الكل واكبر عدد يلعبها عكس ألعاب تانيه بتحتاج مجهود فمش كل اصدقائك هيقدروا يلعبوها معاك، فدي بتلعبها وانت قاعد، فمناسبة جدا يعني.